﻿फरवरी को <noise> जो मिन्यो है नि वु भी गजब खास महीना है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यो साल को दूसरों महीना है। अ ण टाइम ने कई है की मांडा शाद या चलती रे ठंड जो वा भी कम होती रे बढ़िया <noise> लाग भी करें मौसम भी बढ़िया सुहाना सो रे ने ज्यादा गर्मी रे ने ज्यादा सर्दी रे। परीक्षा भी चलती रे। मांडा शादी मे बच्चा भी जावे बहुत मजा करे। और यो खास जिसे भी है की बाकी सारा मिन्या मे तीस इक तीस दन रे अर इमे अट्टाइस उनतीस <noise> दन ही रे। तो यो अपना आप में भी खास है।